Ko'o ñu'ú ko'o ñu'u ja ka sa'a inka ñuú yani yaá ko'o ñu'u yuan ku ja luuga kanta te <hesitation> masu koo ka saa yavi un chi bueno chi ka sa'a inka ñuú ntavi ya, ko ko'o ka sa'a mao yuan kua lúa ka te jatna inió chi ja ka saa ñuú yani yuka ku in ko'o ja ja kajatniñuga taka nayiu viko yuan ku ko'o ja ka jatniñuga.